<noise> Ny kolontsaina mampiavaka ny Inde ndraiky <hesitation> reasaka fivavahagna, misy hoe hindouisme a, bouddhisme bouddhiste a de magnarak'izegny zare zegny tia <hesitation> miaraka miaraka mipetraka tsy hoe tia mo zegny fô miaraka mipetraka aka zegny zare jiaby magnomboka amy dadilahinjareo juska zafy e na lay mitôkantragno miaraka ake daholo de avake koa o mi- <hesitation> akagny koa zegny e tsy misafidy vady fô zay vady atolotry ray amandregny zegny de eken'tegna.